Di tau Ogiq e, engka diaseng adeq. Iyena makkegunanna adeq e, matoroi maneng ampeq kedona tau tau e. Nasabaq, narekko deqgaga ero adeq e, eloq-eloqna mi tauwe bawang, deqna napikkiriq tau laingnge. Deqna pikkiriq i deceng, deqna pikkiriq i majaq e, tea maneng nala pusing. Iyemi naissengnge <hesitation> narekko manyamengmi tuo-tuona, deqna parellu dipikkiriq i tuo-tuona tau laingnge. Iyare adeq e, matoroq i- natoroq i maneng sipaq-sipaqtaq, ampeq kedona tau Ogiq e, aga-aga engka ri tau maega e. Iyena biasa nateppui diasengnge pangngadereng. Matoroq i maneng <hesitation> ampeq kedotaq ri lino e.